Ta ita hatoli ia ta bisa nanu hak untuk leo nai negara be sa. Mete ma sanga teu leo nai negara fe'ek so na, ndia-ndia harus nanu ijin neme mampaleta mai de. Mete ma al fe ijin boe o, ita ta bisa leo tahele nai negara ndia fa te ala fe faik ndia.